Ña itá nana xa nguilo kó xhí nguini nguini xá, kanguano tuté no kama no tén ña dita ininá ñóo ko nguixhí xhi kió idí. <noise>